Isan'ny biby tena hitako tena maharikoriko zao de ny sakivy, <hesitation> satria na mijery an'azy fotsiny aza de maharikoriko eh ny poziny mibilobiloka fotsifotsy otran'ny mandainday tsy hay hoe makaiza izany, de akotran'izay kokoa ny kankana, ny kankana sy ny sakivy moa izany de samy any amban'ny tany ihany no mipetraka de rehefa mivoaka ety ambony ety zareo de tena maharikoriko ny mijery an'azy.